कछुआ﻿ एक शांत स्वभाव को प्राणी होवे छ। कछुआ को ऊपर जो खोल होवे छ वा उसे सुरक्षा देवे छ वह उ को सबसे मजबूत सुरक्षा को हथियार होवे जब कछुआ का टाइम खतरों महसूस होवे तो अपना शरीर बताएं खोलकर अंदर ले जावे और छुपा लेवे च कछुआ पृथ्वी पर जिंदा रहना बोलो सबसे लंबा समय तक जिंदा रेबा हेलो जीव में से एक छ एकी प्रजातियां 200 साल से भी उसे भी ज्यादा जिंदा रह सके छ। कछुआ पानी पे ओर पानी के अंदर भी रे सके छ और जमीन के ऊपर भी रह सके छ कछुआ की चला बहुत ज्यादा दृढ़ रेवे छ जो ऊके लक्ष्य को पूरा करे छ हमेशा।